Ndikka mi laato ƴoƴɗo ko mi laatoto andaaɗo. Ƴoƴɗo kam no neɗɗo mo ilmu efaamu. Mi laatoto mo bauɗe e dabareeji dow waɗki kujeeji nafaiɗi, njaara duuniya yeeso.